Peruu kultuur um iks puhtahe vanno Lõunõ-Ameeriga rahvidõ kultuur. Mägiläisi kultuur põhilidsõlt. A tuu vahtsõnõ, miä sääl um, vahtsõnõ kõrd um hispaaniakiilne ja tuu, noh, tuu um vahtsõnõ ja tuu ei olõq nii põnnõv.